Jamanu jooɗi, ñaɓɓe goɗɗiɗi feewi e laawol, laawol mo tawii ɓe wawti heɓɓude lesdi mum. ɓe ɗiɗi, Tariq, mo mbaawi ndimi e laamu, Lami, mo yahii e dow ceertu, Mide, mo ndiyam kadi heɓi ndemndem, Sefa, mo ndiyam e camara; e Zara, mo ɓuri nder hinnde ndee yahude yahugol. Nde lekki ɗoo ngesa, ɓe waɗi fiy, ɗiɗi e motar, ndiyam ɗiɗi, laawol fow e jam.